<hesitation> “e” kuyó ɔyomile iyesheshi izághá ízà ma mi gbá izágha té iyì ké zuka kpenye ngá keyi mukudukɔle keshéshì ka ka kezu mi mómú kwo gu ukpo wa mi maga le eyitia kiya gi mi manye iyi kezumi kesi só ka gba izhe epomo kezumi kazɔmi kiya kikɔ kikɔ meke ka. iya yi lare yimi kuwo gubé kezú ni kazomi na kɔ adá mí azámíté lá mi wó afiiyi ozumo ko ozu lé dúm mó gúzé úwù ná wùná lá nii wu afiwu mu kezu mi ka zumi afiyozu wo mo mo la mi wo anya iyi ozumo kiyá ígí kéze gbá keghawu igi epo lazó mì igimà te sokà kúgí kú ɔyɔ má kaá lè ewò mésúmò gú ukpó ewúnyò òguzè mà amá nyɔ nyɔ mànyó oguzé mà ámá nyɔ nyŋ mà nyɔ le ewó mesu imada mɔ kezumi ka zó mite kizu uloyi. aku uzu ba adako ya mo ulloyi aka gyá gyi Uloyi ako ozu. wu akpe sheku lo shimi te lo shi mite mu uloyi akobazu ere mi ká ká gimá ka leri esu nyɔ we eɔyu kezumi kázúmite nyɔ no uba la azu ɔyn kpawú akwe eyiyi kakú idenyi iyo zuawu mate ɔyɔ pu idinyi yewa ɔ awu ka pu iyo ózúwá púngɔ mò kó kó kó ki wò asíwúmo kúwò gú ngɔ áfíwù ngɔ má fí yɔ yɔ gbá kè bów ishe kézúmí kàzóté lákì ngɔ kì kɔ ki kɔ íyì ìgbe shigbá ibulí kézú múmó àkú kíyá rigbenyi igi gbá úkpó ɛ́bo` gee mò kùdú kòlé gbá reshimi reshiyimú kùwó gù kèzúmímatanyɔ má gá ká ɔle ugbógá ɛfé mogbanya akú yégba nyɔ wu kiya ngɔ shiwu kale rimo ɔyɔ bo la reshimezhi shi kezu zu kuwu gu mikiya kikɔ kikɔ igi eloyi zu gba owu gí mékè ká ìyì kíyá kikɔ kikɔ igi eloyi zú bó wɔ gɨlɛ ɔyɛsɛ gimu izembbalá kógbó úgú adà ɔsungbò kuwo gu mate kogbo ɔgwa ada osungbo ban kó soleré igeshi nyɔ yese gba la ku kiya gi gim ogonnuti gba eyi miwo gba nyɔ yesu uda ba ukibi mizhi ye eloyi na iso yi so me zhi yu udaba Rishí ízé ngbala kiya gi gomnuti ɛyi miwo mole kiya igyo gonnatí. cyi mí wo molè lè zé kyá inbá lá kupó ugú adà osúkpò só elóyízù òyímí reshimu na kɔ mi yi reshimu mi manyè bóbá mi ba mì bà mí kù uleyile kú wógu illoyi akú azú wá bá éwo shaka shaka mò illoyi egye emi mó egya afú iyi ozu iwo mó mó illoyi égi utù rèmó ùwó òzú owu momo ozu wu ba ewo utu uwo ozu irimo na kɔ ewo kiya kikɔ ná ewo anaga iyika le wa uma nyi wu iwo wo mo ɔyese wu ɛzhiwu ákú mba ɛloyi mò mgba ezhiwuezhiwu gba aku mbe eloyi uwu kizu kiyiwiile ewo anagah enyi mo uloyi eso na aba ya koya ugu manyi wu ka lo gbewu ma mo uloyi eso ka le wu anagah enyimo illoyi akú uma nyi wu ewo wu kiyà mú kototá kogu edoté esó meyiwu me yiwu ebowu ebowú uloyi ewo afu eyima nyi wumo ama uloyi aba yako yate lo kugbe umanyi wu ma lo ko wote oza wu eyi ezhi uba uloyi mó kiyá gibà miyi gi ka mígìta msonya ko gù kiya igi ba kishi mi reshi yimú iyi gba mi ku umè woyi le gbá ukpá awamima le gba minyi monye le gba te ngɔ wu